Untuk makanan yang sa sangat suka tapi harganya mahal itu nasi kuning, sa suka makan nasi kuning tapi kalo kembali nasi kuning yang di merauke itu sangat mahal tidak tau kenapa harus mahal kaya de pu harga terlalu mahal di daripada ada yang di jawa sini jadi kaya karna terlalu mahal jadi kadang <hesitation> sa beli kalo pas sa lagi punya uang banyak atau kaya misalnya mama deng bapa kasih sa uang jajan banyak sa pasti akan nasi goreng <hesitation> nasi kuning sorry nah sa tidak tau kenapa tapi nasi kuning yang paling sa suka itu nasi kuning di sa punya SD bisa kantin SD itu ada tanta tanta orang jawa yang biasa jualan nasi kuning itu memang isi nasi kuning itu tidak terlalu banyak yah mungkin cuma <hesitation> tempe orek yang ada kacang kacang kaya kacang trus di kasih kasih saus begitu trus <hesitation> telur dadar goreng yang entah kenapa di goreng trus nanti di potong potong kaya begitu trus mie goreng walaupun cuma sesederhana itu tapi tuh rasanya tuh enak skali biasanya kalo mau beli kesitu pasti bareng sama sa pu teman teman skolah Bli <hesitation> khususnya teman teman perempuan nah kita tuh suka beli disitu memang harganya agak mahal sih cuma <hesitation> bisa di bilang tuh memenuhi kitong kitong punya selera makanlah kaya kaya begitu bahkan sap teman teman tuh ada yang kaya rela buat <hesitation> kalo dep mama kasih de uang jajan kalo misalnya sepuluh ribu tuh de mungkin tidak beli hari itu tapi nanti de simpan simpan begitu baru nanti de beli di hari <hesitation> hari kemudiannyalah nah karna kadang tuh terlalu mahal yah <hesitation> disitu <noise> itu biasanya <hesitation> sa bilang sa pu mama yang masakan tapi trakir sa mama masakan itu pas sa masih sa SMP karna waktu sa SMA itu sa sudah <noise> sudah pindah ke jawa jadi sa su tidak disitu jadi sa pu mama biasa masak nah satu hal yang sa senang dari sa pu mama punya cara masak nasi kuning tu <hesitation> mace de suka pake santan trus rasa santannya itu terasa di nasi kuning itu jadi biasanya mungkin kita beli yang di warung atau orang jual kan dep punya rasa santan itu tidak terlalu kelihatan begitu tapi di yang sa mama masak tuh sa senang karna rasa santannya kelihatan begitu trus jadi entah kenapa kalo apapun yang kita tambahkan ke sesuatu yang Yang pada dasarnya dong masak deng santan itu pasti de pu rasa enak entah itu cuma <hesitation> nasi kuning <hesitation> yang pake santan trus <hesitation> ikan goreng saja itu pasti sudah enak skali walaupun cuma itu saja <hesitation> belum tambah sayur sayur lagi itu su sangat enak skali apalagi kalo misalnya tambah mie goreng <noise> itu aduh itu memang kalo su tambah mie goreng lagi tuh memang su bikin air liur jatuh <laughs> apalagi kalo misalnya kita ingat ingat <noise> nah kalo disini di tanah rantau nih pastinya kalo kitong mo masak ini pasti agak stegah mati <hesitation> <noise> karna pertama kitong nih bukan orang yang punya rumah jadi kitong punya peralatan dapur yah seadanya saja tra mungkin kita mo masak sebanyak begitu atau tidak kaya kita mau masak nasi kuning pun kitong nih mo beli wajan yang mana juga kitong binggung begitu yah paling yang di tanah rantau kalo kita mo makan nasi kuning yah kita beli begitu